Raha mande hongora amin'izao zaho a, de raha hita anaty kitapoko alongany a zany a parasolo, tavoangy a misy rano io a de gouter <hesitation> bisibisika satria sy fantanao heo amin'ny firy enao no mierigna avy ankagny de ake koa mitondra <hesitation> de vola.